Maro be zô mofo, agnisany zany zô an, mofo akondro an, mofo raviny an, mofo Gasy an, ramanonaka an, badiagna an, mofo sake an, katilesy an.